Ebyalya ebyanganza ingalya omo ngyakya, ly'erinywa obusara, obusara wukabutsumba wuthya; wukahira amaghe wukathwana esigiri, iwahira oko nyungu kw'amaghetse, iwahira y'oko sigiri, iyabirihamba, iwalinda amaghetse inabera, iwadunga obusara, eyishano ey'obusara, omo maghetse awa- awathahuhire, wukabya wabiridungayo ndeke, n'amaghetse awali okw'aliko inamabiribera, neryo iwuthamo obusara obu, neryo iwabuberya habw'akathambi kake, neryo bukabya ibwamabirihya, neryo wanganawulha ng'ekindu eky'erilisiraniako nuku wanuwutha ndeke.